تلویزیون یو لوی صندوق دی چې تصویرونه او غږونه ښکاره کوي. دا تصویرونه د برېښنا او ځانګړو سیګنالونو په مرسته جوړېږي. کله چې تلویزیون چالان شي، عکسونه په سکرین باندې راښکاره کېږي. ته یې کليک کړې، نو بدلوي چې کوم څه وګورې. تلویزیون موږ ته فلمونه، کارتونونه او کیسې ښيي.